an no fakka latogo neɗɗo lobbo e torra muɗun, so a lataake lobbo a anndirama dottaku e neɗɗaku, e gonganku fu a tawan <noise> daraja maɗa e fere e himɓe. <noise> Inne maɗe fere e no himbe nokko to njottita a tawan himɓe e ɗo mani kan woni mani <noise> <hesitation> fa hande liwol torraje ko yawe hewtaje neɗɗo latiɗo lobbo, <noise> a tawan himɓe e hewi e jamboɗun e wujja ɗum amma o mo munyi e ndari e mo ndara torra keɓomu fu a tawan e munyi <noise> o mo ndra a tawan himɓe accata e wujjunde e jamba goo fu.